Tir na wuti. Tir na tsir. Tir na kidi. Tir na hudu. Tir na valum. Tir na maha. Tir na matsir. Tir na furfudu. Tir na kutsiya. Tir na diɓirtim. Tir na bahum wuti. Tir na bahum tsir.